Gny fifandraisan'ny fia koa moa zany tsy de voafaritriko loatry le raha satsia iny moa zany fa voajanahary matoa natambatsin-dragnahary raiky agnatin'ny ranomasina i de hoe mifandray zany gny fia fa misy avao koa loha am'lafiny raiky tsy mifandray ny fia ataontsika ohatsy hoe makoba satsia misy sokajiny koa le fia agnaty rano ao misy ny ataotsika hoe fia madiniky hanin'ny makoba de hohaniny tsy mifandray avao koa loha reo satsia samby nataon-dragnahary sokajiny hoe aty gny tariky ny makoba de makoba aty gny tariky ny fia de fia, zany hoe igny zany fa voajanahary nanavan-dragnahary an'igny matoa natambatriny hoe am'rano raiky reo.